जैसा कि अपन जाना कि नेनेना छोरी छोरी खाबा में गणाई नखरा करें। अब वे कई पतो की बज़े से नखरा करें पड़वे खानो नहीं खावे। अब उन्हें खेवड़ाबा कानेे सबसे बढ़िया तरीको है। कि उनका अग मोबाइल दर दो तो वे मोबाइल में देखिया करें तीरा तीरा खाया करें। दूसरों तरीको है, कि उन्हें बड़े प्यार से खोला में बेठाड़ लें और उन्हें दुज़कारों पुछकारों जिकी वजह से वे अपनी वात्तमान है तो दीरा-दीरा। तो उन्हें थोड़ों-थोड़ों करके क्वाड़ों तो उन्हें खबा लाग जाएगा एक दूसरे तरीकों है कि उन्हें सामने भी ठाड़ दो और खुद खाओ तो। तरीके देख-देख करेगा तो वह भी खबा लाग जाएगा अच्छा का बहुत सारा तरीका है जिनके नहीं से वे भी खबा सीख जावे।